اكيد يعني كل شخص لازم يكون عنده الحق انه يختار البلد المكان الي يعيش فيه لان كل شخص يكون يعني شخصيته ومهاراته وظروفه تتلاءم يعني او تتماشى يعني مع بلد معينة بغض النظر عن القوانين وهالسوالف لازم يكون يعني كل شخص يقدر يتاقلم في بلد معين ولازم يعني يكون عنده الحق انه يعيش فيه